Binafsha rang haqida o'ylasam bu germaniyadagi ikki haftalik sayohatim davomida turgan joyimizda binafsha rangda gullar o'sardi. Shu gular hech esimda chiqmaydi.